एह फैसला हातन चाहियेके तांग मंजूर नितो उन्नो बड़ा मुश्किल निज्या। क्यूंकि किशंग खिमा चाहियेके तांग नेटिकता अलग अलग निज्या। निग नेटिक शिक्षु क्लासो नाईग टीचर्स एजोब ए खानी सुनयाजीस दुइक की ए गातू चौ ए शहरो हुदु तेह खनाओ केदि बनन्या दुइये, क्यूंकि होदो सेहर ज्या तांग मां विश्वास दुयेश की होदो ए राक्षस तून। आइ होदो बेरंग द्वना हुजु पूरा शहर खत्म हाचो। दू होडगो तांग हिसाबस ता होतो ठीक तून, मगर होदो चाहु हिसाबस होदो ठीक माय। इसलिये हुजु फैसला उन्नो बड़ा मुश्किल तून की ए नैतिक फैसला हातंग किशंग होदो नैतिकता रूप्स सर्वोभौमिक तौर पर स्वीकार्य तून या फिर ठीक तून हुजु फैसला उन्नो बड़ा मुश्किल तून।